<hesitation> <noise> khulondekhana nde <hesitation> okhwihoera inyanga yao yo khwivulwa, nomba <hesitation> khwihoera inyanga yange yokhwivulwa. Esie ndikombanga mbu khupira nasaye orio mno khuthusia miaka kindinathio makhumi saba thino shichira, nopara valio vekombanga khusia miaka kino sivanyalirua tawe. <hesitation> nenyanga ya ishere yange ino ndekomba mbu eshie keri nyala khulangakho avana avetha vanje, avana va vekho, vethukhulu phisoni, ishere eyo khuchikasie. Khukole efwenyekhane nyangayo. Isaino fwetha mbu thicake thikeki thialiwo lakini khulondekhana mbu niisaino, nyanga eyo okasiakho othie okule ikeki, otete <noise> avandu valie khukumbuka inyanga yao yokwhivula shichira, okhwivulua n ikhave shiniraisi wivulwe mana wosie miaka kindakhosia kino taw kho, inyanga yange yokhusherekea nava yula ephindu <noise> phingi efyandakhanyala khukhola, either kata ingombe niliwo nikhusintha nomba ingombe niliwo nikhusintha shindu nga thimbusi, nomba imbusi nende thingokho. Nende phindu fya mumaluka kama <hesitation> muchere, ngano nivatekha, vava vethere nivekhonyera. Oluakhale khuayengenga shindu kama busa nikali amalwa ngawaje isaino vavolanga n kharamu, rero khuaria, khukulanga kamumaluka kano nivanywa nikhuvutha navo vulai. Nomalao vucheni vwao <hesitation> vuokhwivulwa. Embara ova omarire.